<noise> shigerty el sourigne kochie mengi eli. Taron nan مثلا a deinga shigerty tani kuta menij. Uone erbrai eli لكن شوارب elon. <hesitation> Many goe elae ekani sunti le ekani. Nan na eri اظافر لكن ظفر emi sunti. <hesitation> شوارب شوارب ekon sheneb eli, Waen استخدام ga kon moe man mani dan tan nan nae ken alie ka conmo yan.